Sa̱ ga̱ zem na̱ de ga̱n sa̱ bit hen zem a shat sua ga̱ ɗemen, nie ga̱fe sua dle tong koom sek yi aɗe tuk ta̱koop, la ga̱ sa̱ ni nie ga̱fe ɗe niap sek yi ɗe koom sek yi. La ga̱ sa̱ iri sa̱ ga̱fe tong diam ba ga̱ na da̱t-da̱t sa̱ hok tong boot ga̱ mang ga̱ daga bit har zuwa nsen ga̱fe tong ga̱ bop dang ga̱ tang la shat hok dang yit ga̱ sa̱ de ga̱ mang ga̱ har bit lung. To ama la ga̱ sa̱ a a jap sa̱ ga̱ da̱n ga̱ ɗa̱n na̱ la ga̱n ɗe ba ɗa̱ika lian ba, a bi ga̱ sa to mu zem shat sua yi de tong mu sa̱ yi bit nie ga̱fe na̱ ta̱ ɗe tong sosai. So ga̱ ɗe shat shim muɗe mu sa̱ni bit zak, ni ga̱ koom, ɗe sa gurum ga̱ koom la ga̱ muan zam ga̱ shin shit sek ga̱ zem ga̱. Ni kuma la tong ga̱n muan shit la ga̱ sa̱ ni ga̱ sa̱ ni ga̱ la tuk ba̱rang de ga̱ koom sek la ga̱ sua hande tong ga̱ muan zam tong ga̱ ne ba tong ga̱ lang di ga̱ shin shit zuwa sen la ga̱ wa, wa ɗe ga̱ kat la ɗe shat shim hok la ga̱ met ga̱ sa̱ni bit la lin ga̱ na la ga̱ pet sek koom